אִנַא קִנְפַדַּל נַחְס בְּל-בַּרְדוּד אִל-שָדִיד, עַלַאש? חִית אִל-בַּרְד קִיְקוּן סַהֵל בַּאש תִתְעַמַּל מְעָה, תִקְדַר תִלְבֵּס חֻוַאיִג סְחוּנִין, וְלָא תִסְתַעְמֵל שִי גֻ'טָא, וְלָא תִשְרַב שִי חֻ'וַאג סְחוּנָה בַּאש תִדַּפָּא. אַמַא אִל-חַרָארָה אִל-שָדִידָה צַעִיב בְּזַאפ תִהְרֵב מִנְהָא, וְקִתְקַדַּר תִסְבַּב אִל-אִרְהָاق וְאִל-גִ'פַاف, וְמַתִקְדַּרְש תִסְחִיר גְ'לְדְכּ בַּאש תִבַּרְד. אִל-בַּרְד יִמְקִן תִלְקָא לִיה אִל-חַל, וְאַמַּא אִל-חַר בְּזַאפ קִיְעַזֵב.